Tah eo to iuh enn no sih pa ma postakah, eo to iuh enn no sih a ta va'i a noh va dor, a ress. Suk a taiah, eh pasi sun akoh, kepa noh ya ki mahak akoh. Pi a, eh to ikta antoen non pa vuan o tem o reh. Eo to nes iuh suk nos ya, eh to noh ya ki mahak akoh, ke pa vano vakoh o kua pa skul. E- eo to nes iuh non sih o ken tem boneh, ear pasi noh arer pa tombina potan. Bear enn err.